نعم ممكن إنه يأثر وخصوصا في مرحلة المراهقة، من خلال مثلا الأفلام اللي تتحدث عن التهور، عن السرقة ،عن <hesitation> السرعة، في قيادة السيارة. هذا الشي كله إنه يأثر بشكل كبير وبشكل سلبي على المراهقين، وعلى الشباب.